I koʻu manaʻo ʻaʻole hiki iā kākou ke ola me ka ʻole aku mihi e paʻakīkī loa ʻana kēlā noʻonoʻo mau wau kekahi mau mea u ihana ai i nā naʻu i hanaʻino i kekahi, hoʻopunipuni i kekahi, hoʻohilahila iaʻu iho he mau ʻano mihi likeʻole kaʻu mai koʻu ola o ʻiwakaluakumakahi makahiki no kekahi mau mea pēlā, ʻaʻole wale ke ola.